Ley big animal I na see in my whole life la cow, I see cow when I was going lofa and ley man wor crossing ley road ley ley ley man la can control neh behind a directing neh so our car have to stop all la cow neh pass but ley once that I saw ley one neh I see was big big